Kô hisaoma échec zegny ndaiky ediny zah magnomagna azy <hesitation> voalohany zah maloha mizaha le tsabon'ôlo, le ôlo efa mahay malôha zahako de izy avakeo manomboko misaoma am'zay zaho misaoma zah isan'andro de zah misaoma izy ake mitady ino le tekniky tegna mahomby karaha izy le nozahako tamin'ny an'ôlo mahay regny to de efa arahiko maso am'regny hoe ino le tekniky tegna mahomby de ihezaka ampiharina isaka zah misaoma juska zah io tegna mahay tafaboaka tsara be.